एबे कुकुरसभके एबे दिनभरिमा कतेक एबे कसरत चाही लगतई एबे ठ्याकै कस्के नापे सकबहु ना । एबे कुकुरासभ यापन सङ्हातीयावनी सङे एबे याको कुकुरनी सङे एबे दिनभरी एबे खेलाईते रहसई, भोकते रहसई, चकचकाई हसउ, घरी एतेओते एबे ए दिनभरी त गाउ सभ त बुलते रहसई । एबे एतुरे त हिनकर एबे कसरत पुगै हतै दिनभरी क। <noise>